<hesitation> le scarpe a s'grupu fazand prima ën grup semplic, pöi dopu a s'pìa 'na part dël laccio, a s'fa ün occhiello, pöi dopu l'aut laccio a s'pasa ëndrinta a l'occhiello e pöi dopu a s'fa ël fioch e pöi dopu se ün a völ a fa ancura ën grup ën sima al fioch